Leydi Australia kanjum woni chaaka maayo Pacific, yimɓe leydi nden un remowoɓe, e tikkoɓe dina kirista. E wodi be jangowoɓe liɗɗi chaaka nder ndiyam. Leydi Australia woɗɗini e shaanin takanaloji e duniyaaru ndu.